कंगारू, जेते हम ऑस्ट्रेलिया कु राष्ट्रीय पशु भी ब्वोलदन, तेकि पैथरे टांग भौत लंबी ह्वंदिन। टांग त तेकि एथरे भि छ्वेटि रौंदिन लेकिन ताकतवर छ्वोटि टांग भी ह्वोंदिन। बड़ी टांग सबसे ज्यादा ताकतवर रौंदिव ज्वो पैथरे टंगड़ा छिन। तूं टंगड़ूं का दम पर कंगारू एक छलांग मां करीब बीस फीट ऊंचाई तक उचड़ी सकद। येका अलावा स्वो एक ही छलांग मां चालीस फीट तक एक बार मां नाप द्योंद स्वो बटु अपणू पूरू। त तेते यी पैथरे मजबूत टांग भौत ज्यादा मदद करदिन जंगल मां रौंणों ते।